والله إذا كانت الفرصة موجودة, بيكون شي مثير, بس سنة كاملة في الرحلة تعني, شوق للأهل والأصحاب, وإذا بقدر أعيش التجربة, راح أستمتع بالفضاء, فممكن أروح, لكن لازم أتأكد إن التواصل بيكون متاح, مع أهلي والناس اللي أحبهم.